Baliqlarning bir biri bilan muloqot qilishi bu tana orqali muloqot qilish, rangini o'zgartirish orqali muloqot qilish, vokalizatsiya va ba'zida kimyoviy signallar orqali ham muloqot qilish turlari mavjud. Bunda tana bilan muloqot qilishda ular o'zlarini tanasini boshqa bir baliq bilan muloqot qilishsa unga habar yetkazishda vosita sifatida foydalanishadi. Va kimyoviy signallarga keladigan bo'lsak ular boshqa bir baliqga habar yetkazish uchun o'zining tanasidan kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish orqali muloqot qilishadi.